woon laam duraa fuded anan yedeen kofa tee dalenoaf hyo inama birii kass daleno, yaani naam inamaa birii kass daleet fedaa, malatiin kanetee ama lafdotee duut naam dufee abotii tantee karkar hinjiruu amoo mal iseen biria tokituu inama birituum woancholee dufaanii yaani tukuman sun choleaa.